I agny Kanada dreky eke é magnintsy akagny tegna magnintsy za fogna le eke tagny za fo tsy be le mahay oe akory mo zareo akagny ino mo raha tia njare ekeko fa toerana magnintsy fogna raha eke akagny.